कुकुरुक कै प्रकार की समस्या हो तिनकी नस्लज तिन की उम्रच पर निर्भर करो आम समस्या स प्रकार की हो जोसी पाचन तंत्र समस्या। त्वचा सम्बन्ध समस्या कानो की समस्या दांतों की समस्या जोड़ो का दर्द पेशाब आणु की समस्या कैंसर की समस्या मोटापा आओ तिन को भूख न लगी वजन बड़ो।